ସଂଦେଶ, ଆମ ମୈଂନେ କହା କୋଈ ଭୀ ସଂଦେଶ <hesitation> ଦବା ଦୌଁ, ଜିନ୍ଦୁ କି ମୁଝେ କୋଈ ଭୀ ଜଣକାରୀ ଦେନା ଆଚୀ। ତା ମୈଂ ତକୋ ସଂଦେଶ ଦବାଲେ, ପହଲେ ଵୈଟସବ ରଜାଓଂ, ଔର ମେସେଚ କରୂଂ, କି ମୁଝେ ଇଠୀ ଆନା ଆଚୀ ଯା ତତ୍ଯା ଇଠୀ ଆନା ଆଚୀ। ଜିନ୍ଦୁ କି ମୁଝେ କୋଈ ସାଦୀ ଆଚୀ, ତା ତକୋ ମୈଂନେ ଇଂଵିଟେଶନ ଦେଵୀ, ତେ ତକୋ ସଂଦେଶ କହାଂ। ତା ସଂଦେଶ ତକୋ ଜନ୍ଦୁ ମିଲ ବହସେ। ଆଈବଵ, ସଂଦେଶ ପହଲେ ଜୋ ଥିଲା ଚିଠୀ ଦ୍ଵାରା ଦୋ ଥିଲା ଆପ, ଫୋନ ଦ୍ଵାରା ଆଈଜା।